<noise> pus kuande kuande bien kutse pus kus lu'ui creo mas ua masuejeiñ kua mananaung mas mjiungn talung de kinjial por ke rapu re kupa y por rapu jai lu'ui kutse mas kutse mananajung kipiai y pos mas mas kje kutse rapu re mas batei batsjau par manaljaung y par mananjaung ne ngumje y pus jai ranji ranju kunju se lu'ui jai bie kutse pus manal'eje ne xiljiul saru pu kanjet maiñ manal'ejep pu xiljiul saru ljuts manaljuts de punje re bukua kut'ue peuk pu l'eje rapu por ke jai bien kutse kuande nanji ranji kunju se lu'ui lichjau kutse pu ya ni pep manaju'u maiñ manuejeiñ em por ke bien kutse ya ni kua manaju'u ma katau nguang maiñ por ke ninker manaju'u natajau naljix maiñ por ke kua manama'au pus lu'ui jai mas kutse por ke bien nimbia'an pu naljix y kuande kupa pus kupa kujui lembu jai latju'u laljet pero kujui kupa jai nji nji ranji kunju se ringiji ni'iujuiñ bien ku'u kute pus re let buruan jai batja'au peu pu pepu mas manakje kute karat es ljaung y bien kupa bien ku'ueu ndutujuiñ nji ningiji pero kuande dios ndubaiñ re kute pus si ngumbes ngumbes baleik chu bumjeiñ kute bumjeiñ de kunep karat se mbajats y karat njua'al de natseiñ chumani pus limiñ kute chumani chumani aunque kutse kimbia'an pero limiñ limiñ kukuei kute. <noise>